Iin nani buó nani <hesitation> <hesitation> naná'a nayé nu davin dó <hesitation> ni buó yukan, koñá kú nekoin nani, murcielagó tú ne kú inga <hesitation> ké niño ché hé nakexhí. <hesitation>